Pangganon paporitku, muda di mandailing goaarna sup, adong tempatna guarna sopo tinjak, parmanganan ni hala na kayo kayo, dohot alak nadao dao, pemandanganna jeges muda iligi tu dolok, tarida kobun nihalak, muda iligin tulombang, tarida saba nihalak dot halak na bertani, halak naget panen, jadi inda taraso mangabis indahan niba dipinggan, lengtorus iba mangan, jadi akhirna, songoni ma isadu martambu iba mangan, harani jeges ni cuasan- suasana na, dohot tempatna, disampingi museng attong, tabo! Panaganonna. Tabo panganonna, mura argana ima soikojar kalak tusadun mula get mangan, guarna sopotinjak daerah kayulaut guarna, ima anggo i mandailing, napaling tenar guarni rumah makan, sopotinjak guarna harani tabona sup, sup lombu muda i jawa guarna sup lombui, sapi!, jadi. Tusi mei muda lebaran i kojar kalak, apalagi kalak na markeluarga, tempatna sejuk, wilayahna kabut, makana anggo halakna bekas bekas sian kota, tusi mei muda lebaran kehe marame rame, mangan tu sadun dot keluarga. Disampingni museng, songon beda songon panganon nai ditempat tempat nalain lain, jadi suasana na lebih tagi disi!, pemandanganna, muda wilangi lingkungan ni i iligi, muda bahasa mandailingna, tarida halak mangguris, kalo bahasa indonesianya nyadap karet gitu, makanya kadang kadang mula keita tu sadun, taringot maiba tu kampung, makana setiap lebaran, anggo dong rasokina, diusahaon mulak mangan sup tu sopotinjak, harani tabona, jape sannari lengtaraso dope dirasa, rasa nai dohot daini harana bumbu natong, bumbu rempah rempah nggon mandailing ma sude i pake, na alami alami do sude, inda dong isi istilahna, na nggon pabrik pabrik ninna naipake bumbu bumbuna. Songoni lada, macam macam mai isi, kulit manis, kulit manis ka- kayu manis, sei tu itu juga memang. Cuman ya, songonima ahanai muda isadun, nasude do halak tu si muda lebaran iba, lebaran pasadaon ato pe-pertama, nadong tempat dapot iba isi harana ni ramena, dungi muse halakna isadu, halak halak na ber ibadah do sude, mangalayani pe, pake talokung do muda songon bahasa ni mandailing, muda ison pake mukena, malayani dirumah makan, di indonesiaon nauboto jarang do nai pake nialak sannari songgoni, memang daerah nion, muda i mandailing termasuk ma on, daerah na paling ahli ahli ibadah sude. Dungi adongdoi isi pesantren, pesantren nai seluruh indonesia adong dei murit ni i, nggon papua adong, nggon aceh, berarti muda aceh tu papua kan mang seluruh indonesiai muritna, nggon arab pe adong dei, guru guruna sude, guruna nggon lulusan mesir dei, kairo!, jadi ima so daerah isi, apalagi bulan puasa, nadong natola marbuka isi rumah makan, didemo. Santri ido sude, samping ni i muse attong, tuan ni muda klo anggo isonidokon kyai, muda i sadun tuan syekh, tuan syekh nai najolo, pas lagi kebakaran mekkah, lagi di i cukur obuk nai, dibotak, satonga dope, jadi iboto ia ma namosok mekkah, kebakaran mekkah, jadi ia kehe tu mekkah semedi satokkin deia, ke ia tumokkah lalu dimokkah, sarung piso cukur na katinggalan di mokkah, alakna naik haji, na taon kemudian doma manroban sarung nipiso niai, palana sadia onok dungi mulak ia mulak pajugukia di tempat nia mancukur obuk i baru i palalu tukang cukurnai. Ima anggo tuan syekh ni santri naisinan ni purba baru guarna, disipe halak marpondok dei, marpondok setiap bagas dua kali sameter, masak sendiri, alaklai, masak sendiri, nyayur sendiri, a tempat maridina tong aek singolot ma guarna, disi adong deoi nasakali kejadian, ditipi pe namaninggal alak pakanbaru, na dungada de memang mangamuk aeki tai biama mang nasib nia songoni. Pas maridi danaki alak pakanbarui santri i, ioban aeki, mayup tu jaean sampe maninggal, ijalaki mayat nai sampe doma, marpulu pulu kilometer baru marsuo.